المية ما تكترش منها يعني مرة في الاسبوع كويس لان كان انت كترت من المية وشبعت هلبا هلبا نبات ما عاش يعني في ده يموت و <hesitation> غبرة نظف الغبرة الوراق متاع النبتة نظف منها الغبرة اللي من العجاج والغبرة بتاع الحوش نضفه الشمس هو خليه جريب للشمس لان الشمس مفيدليه ومره مره أعطيه سماد